Cara kerja bola lampu sona tergantung neme jenis bola lampu mau. Nah kalau bola lampu pijar, ketika saklar ini aktif, maka arus yang mengalir lo kabel kabel yang bersambungan lo bola lampu. Terus kalo bola lampu biasa sona nanti ini bola nanu gas. Terus kalo bola lampu LED sona arus arus listrik ana mengalir lo in semikonduktor.